Sɛ munntum nnkͻ abaefor ntsentan kɛse no do a, adze a meyɛ nye dɛ, mudum mo "phone" no bɛyɛ sema ebien bi na ͻno ekyir no mo sͻ. Mo sͻ na sɛ ͻmmba a, dza meyɛ nye dɛ, mokͻhwehwɛ obi a onyim "phone" mu yie ma ͻfekyer fekyer mu na obowie no, na ͻayɛ ama me. Mo nua a midzi n'ekyir na ͻtaa yɛ dɛm adze no ma me.